To mi nyaamayno kala ndefuuji ɗiɗi tan, ndaa maaroori e dooyaaje mi suɓtata, ngam maaroori nyaaminnda wonta ɗon mbokka. Kappe boo ɗon mari boteeji feere-feere. To a jonngii a nyaamii-ɗe, a nanay belɗum, a heɓay haarannde, a yamɗitay.